Maro karazany roahy ñy fomba fampiasae ñ'ovra boaty lafa teña hamoha lombon-draha: -Manahaky anizay teña lafa hino labiera. kapisily reñe ala aminy ñy raha atao hoe ovra boaty zao; <shushes> manahaky anizay avao koa teña lafa hamoha boity ;misy ronono reñe. alà aminy ñy ovra boaty mba hitandreman-teña aminy ñ'arety mba tsy ipahoan-doto ñy raha ho jaboen-teña.